Zany mein ka sy gne karazarazany gne lamba io, lamba latabatry, <hesitation> rideau, lamba ame farafara io, gn'onda, lamba ame, eka gn'onda, gne <hesitation> lamba hanigny ame coussin aby io, izy aby.